me moa wen ayi me ka moa dime akpo agbi nga me zga ukun agbi kala moa me la zi ka moa kunkun ghre azbi zgi engla mbo me la kpo agbi ka moa me kpo agbi wo owlama dzedze ki kpo aghi algo shiki si ragbon nga lo kpohwo si gi irii also gi rashiki gi fa gbodmbo gi lo sikun gboŋ ma shki ondne, gi rashinki gi fa gboŋmbo gi lo sikuŋ ma shki ondne gi gboŋ kpukplu enyema kpotso la angba algo agbi chuku da gi la phen nga yi agbi gi kpo hre moawye engla la angba engla anga engla ama agbi moa a ma wo eka me wo nye he etspi in egba angyen dinku agbi agbi wen me ayi also agbi awo owlama ma dzedze la kpohwo nga lo da gi hwen rii a hwen wa lo asi moae dzedze azgi idzi agbi awo owlama ghre isin me veŋŋ ami anan da gi kpo agbi chukushi mbo agbi awo asi owlama adi lo si algo rii di nda ba gi kpo agbi mbo arekyen ba wo ubin hi mbo chuku shi mbo are nha kyen mbo a hwen rii chuhu agbi gi. algo rii moa kpo mrye moa kpola algo agbi eyi agbro azabu agbrorhorhon moa kpo mrge moa kpo lo la algo mrye moa kpolo la algo agbi ngyi. Agbrorhorhon moa agbro tsa mrye moa lasi lo mye ama agbi ngyi moa kpo moa o <hesitation> ah amu amo kpo a chinchin moa kpo lo mrye la also aghi moa kpo lo la umu rogho me veŋ bmi naŋ bmi dagiekpo agbi nha kyin mbo asko azhga ayi agbi agbu wo susku gbu ubin moagi kpo agbi giya kha asoso nga nyan khro kpo chuku da agbi wo dzedze gi na han ki kpo lo da lo wa dzedze nga gi kpo agbi me veŋ bmi nan agbi kama eyi zhon eyi le ble me kpo agbi moa gluhu aglu agbi dzedze me yi tsi etsoko lo hwo mbo ambo la wo kuku ba me irri me ha ragboŋ me veŋ mi naŋ agbi wo owlama bmi da gi kpo agbi. kpo agbi anho kyin mbo yi agbi. bmi yi ka omba gi wo he, amba lo wo mba ewu omba lo mba vhu lo. lo si ovhulo o ba si ewu ta ubin bmi da si chuku da si e zgi ma ba gi zgi da gi zgi ewu ta ubin ba gi wo ma omba he, bmi naŋ bmi eka ewuba isi ghre si ta gi huhwin la ghre isi ovulo ghre isi gi kpo agbi mbo ba han gi ka lo bmi mbo nga me ven bmi, bmi dagi zga ghre gi eggon mrye gi zga ghre chuku da g ka gi hwen rii si hwen wa bmi dagi yi agbi. Me ven bmi me ven bmi tamama me la lu egba he ma lu lo chukushi mbo me gŋo raŋ agbi nga me hwin me ka owlama ba agbi la da gi zgi ma me lu tamama, me ven boni ala wo ghro azga shye ala wo oshye ma ba kpo lombo hogbren si oshye di nha chuku da nha zho nga kpo nga hwen vii bmi dagi kagi kayi ghro mbo, bmi kayi ghro, moa ba vhu gi tse gi eh vzi hwan la ranghre mbo moa ba tse gi abhgo la uzi hwan nga gi ka le bmi mbo bmi naŋ bmi dagi kayi ghro mbo. la kayi ghro a zhin ayi ta ebi nga akpo akpl la kpohwo nha chuku dna ka gi vhe ubin eggon vhe nda gŋo vhe ame vhe nda bame vhe ubin eggon vhe me vhe sŋo vhe ubin eggon so bmi da gi so nga gi kpoutmu gi takmu nga gi hwin rii gi hwin wa bmi da gi so ngagi kpo utmu gi takmu nga gi hwin rii gi hwin wa bmi anaŋ me ven bmi tsitsi me isi da bmi hi me gno me dzedze nga ka lo la kpohwo gi are la dzu ah aku eh tak kpaŋ eh ami taengla abhgombo la ah kpo agbi omba he ala irii ma. me ka anyuŋ andakhpo kyin isi ghre moawyen oh la kpaŋ ugri ba eh enigeria he. Anh mbo anaha agbi agbi baŋ isi ghre amo la anaha agbi agbi baŋ is kpo algo ma edze a kpo a si gboŋ nkpla ezhba baŋmbo sigbon okhre idzi si lo zga ghre he isi lo gboŋ gi a he shambo moare rii he, mikpo aranghre okhre idzi ahwin owlama ma owlama baŋ hwin ma aghre si bmi dagi kpo agbi ozhen balo akpohwo gi bmi anaŋ me ven bmi, bmi dagi so angyen bmi dagi kpo nga uchuku da gi hwen rii uchuku dagi hwen wa me alu tamama, agbi hi ba owlama lo ghre si owlama lo awo dzedze owlama lo ah aghre si chukushi <laughs> mbo gi irii gi wa chuku la ngyi hogbren dzu la gi nga hogbren tsa gi o kabmeh hogbren kpohoro gi hogbren asi apyanpyan bma azaga kala gi atsa gi owlama ba agbi lo nga na da gi kpo eghro kale dagi kpo <noise> la oshye gi, gi kpo la-eh- eh ekm u da ekmmu gi izgi nga dagi kpo lo gi k owlama lo bmi naŋ eka ebwre me fa dime hi kalo ozhen kyin ndindmu mbo membo elu uchuku me ka awla la owlama lo ozhen. La ba lo kpohwo me agi elu chuku dagi evhen. gi ahuse ayi tama gi rii nga gi wa omba nha kyin a dnadne bi ki also shiki fadka ondnadne gi ombaba chuku gi rii chuku fa awa nga chuku gi irii yun dasi ayun dzedze nga gi e fa edn moawyen gi mbo la rii nga aba so angyen nga moa mbo ka eka gi kpo mmoa mo song akpo shuku dagi hwen ovhovho ba ubin eggon gi bmi anaŋ, ebwre me ta dime hi, eka lo ozhen kiyin ndindmu mbo me lu lo uchuku da si mvye evhe ngyin dagi mbze yi anagyen dagi so nga gi kpo nga gi eba ka owla ma ba ubin gi eka ubin gi ya vhe. ka ubin abwin ayi tama ndi gŋo gboŋ kpukply anye ota u usku, usku lo ahwen ayi moae are mbze gboŋ kpuplu la agban agbi moa mbze bnoŋ enyme kpotso la angban agbi moa mbze gboŋ enyemo moa tpu chuku da moa ka ovhehen ba ubin oh agi e epo kahe lo nga ubin gi ahwen ayi ubin gi ahwen nga ovhe tama mbze dnadne <noise> mbze moa nha agbi me hwin algo dzedze me fa gboŋ me naha k kpo. Mbzi ondne usku, usku si ondne kyen ondne mzi taama kenan iya ven, ya la bli hi iyi ba khpoeha la khpoeha la anyi da se me naka agbi hwin sekhpo bma win sekhpo nga a tso gboŋ agbon <noise> <hesitation> gboŋ ngongo akmi ekhpoeha ba shiki bma kpo ondne, bmi ka vhuvhre kyin kena bmi ka vhurhre he lo da moa ondme bma ya mu mii angwaa ahwin ayi usku gi adwen yi tama ondne bma angba agbi baŋ me hiaba da ondne kyi o tama adna dne ba angwagi nga anaŋ kyin mbo, la sa naha kaka he lo nha mbo ahwin nga ba mu, mzi baŋ har a bhga lo mbo ngong ghga lo zga la wo angwa ahwen ayi nga a huwon samzi ban atama omi ka agbi he lo awo wlama ma aghre isi owlama lo ghre isi owlama lo atama onlama lo awo owlama la hwo mbo me yi iyi mbze moa are anaba. Moa la hwin algo kyin mbo iyi mbze ŋwo naha nga ŋwo hwin owlama kuku iyi mbze ŋwo naha ami ba tso ghre iyi mbze ŋwo naha agbu ba tsi lo mbo iyi mbze ogbu ba nga ba tspi lo yi lo wo ekahe ama owlama lo, owo ma dzedze bmi dagi la zga ghre iyi gŋo hwin mbo uchuku ekhre mbo naha la iya hwon tama nganga iyi me lo iyi hwon, hogbren sa wen ŋwo ozhen nga iyi me lo iyi hwon, hogbren sa wen ŋwo ozhen nga ada ŋwo sa hwin a iyi me lo. iyi hwon ŋwo naha gŋo wen mbo iyi hon ŋwo hwen iyi hwon hogbren sa ka yikhren nga da ŋwo hwin ku me la lu hi me naha omba me wo assakio me naha iyi iyi ha me hwin mbo iyi bo tra me naha nga me hwin nga me gboŋ kpukplu kpukplu lo a kpohwo me anye he.